Waaw <hesitation> dama de bàyyi xel naar yépp bu seddee ak bu ngalawee. Bub sedde moo tane ci man ngalaw paska ngalaw li lu muy undaale nit munu koo xam. Dina undaale poussière. Mun na undaale ay jaams yu mu for undaale ko. Kon bu ngalawee, danga war a def face mask ba pare nga toog bañ a nekk di dox dox bu bëri. Sedd moom bu amee boobu neex na neex na porogaraamel pour nga muccu si paska dangay sol yëre bu diis bol ci booy sangu nga tàngal ndox nga sangoo ko. Soo paree nga yem benn palaas. Soo muuroo sedda bi mun na wàññeeku. Ngalaw moom bu bëri moom duxut.